To kagani rayuwan azingana kub siggabi kin rayuwudbi nnda bad shifgi, kuba saidai khadgant hadga kin danganta matatakaru duda matakiya suga kirvid duda sugabi, saida kargara karga mingvavakaya kargara kwub mingkirkiya minyava kakuba mai nampaniyani mingvava koma kuba hadgat had kidangantaka zəraba fukra fig hadagaruwa matataru fara parak matataka ruwa, amma mingvava kuma maikuba sugani komi kubbiya zingaru dizarabahaga thigara wakyagaga mingning əmtukra zəngan divaki, sabuda thigra wakyagaga ənna zhiira badbuga ənna zəraga ənbabaga əndaadaya əntada mai watakiya madzigar digit kiga amda mathl dag pal, ko rashin lafiya ko ma tsuka ba pathgaghira ko mahayi mirvi mahdaga ko ma kari a cikakiga amdrgamdrga davak thgrawakyaga ga takiya zərabava mindigita a dzagara Aunan aunan digiti kida tagdatag kan kan shawari kan davilga nih tigir kun kinzigana aito thigara wakagaga ciga gaciga ciwa takiya, a'a zərabarah waya waya waya digiti dagala marawa, ku guda bagna ba thigara wakagaga kunna guɗwana wai dul marawa thigara wakagaga, so mata kiya ko ba kan zər wanna mai cinglbigaga agga kig babar di daada adago dafiga thigara wakagaga ciwa takiya thigara a wakagara agga ki zəra rihfa wai digiti hinkalin invakai nina, ko vaka gwayava ko band hinkala zara dugaha ko gata hulfa ko asa davida vaka ko zəra hulfaha bi dagal da huba zər digitaha ko dahgu dahga zər maganiha an an adigan an lidiga huba digitahan to ənda baga kawar dawa maga tagar tag kilbi ki zəralga kun zərh maga tagar tag agga vazgana maga tagar ciwa takiya wandul zərar, to ma cingan bi to agga digiv diga davak thigara wakagaga dara indabadar kidgiti inda babag dizərava wai hinkali mavakai nina wai hinkali mavakain nina, thigava wakagaga vilak vilga shawar taki a'a kunna kalbi di kalga ku kuwa asukurda bi ki damu ku agga tag dushava biya, agga dahgat dah di dahga attagda tad di thigara wakagaga kuba zənganang di zəraha ma tatakag di zəraga. Agga tagan ciwa takiya a'a zərara waya waya digiti dagala aunidigiti kida bagna nimya dikwan kin sawariya ma tatakamiya kuba zəra tagda tag cewa takiya, a'a baba ahkan dukwuh biya wai dul dikwaha ina bagya bag kidgi dikuha ma bagya bag digit dikwan da sikida dasiga na saha ma baga vabi dikun biya da gud tagan nin zər, ko ba zigana zhilar dusa nin wan ko koba zəra sas zər kuna baga kidgit guda ko abga digit ma thala ko abaga digit guda mahnaha min wane cigit cig daada cewa takiya agg zərana hinkalin man vakai nina kal kalan biya, amma baba atagancewa takiya aah tagwa bi kilbi dukwah dukwah tizərya kun thaba gud thaba ma zigana nan mafgan thab, to badig ganamdi kuna vakwana kuna kaga ziganam takirbi wa hadkimdan had vakuni kaman di kumda liman gwazaha towa hala wa hadkimdat hadga vakwanan maidigiti jinguji kim takira cewa takiya agga baya kidgita sirga sigan hadga hir mahnaha an an tare da higant haiga zorha tare di higant higa digita dzahavant dzahga mahnaha ko ba koba talbig cewa kiyada bagav dadara wanana to wahina. Kuwar bad sirga sirgana dauna nirvida dadkaha davina ərvida dadkaha nin nilbig digi dasgasiga tivuka ma rayuwa hinaha, to zəra tagda taga takiya kun dula marawai zəra tagda daga kuna ma dikwah ma zinkwa naibi hipbi kobabar di daada tagda dag a'a dikwah zərara digit dikwah hana manza dikwahhana ba kalkal mazinga hadga ghir mahnig, amma mamai hadga ghirya mingwan daada mata digit hinaha baba kisgat dushava, mingwa kidaada matalibig mahniha kisga dughava mingwana mada talbig zəraha arhaygan bi mingwana ko uushava zərha mathina agga a cigit cig nin baba abagadara ki zərhara, agga dagal daba unshav than than than kagani kalkalanbi ajakunin bi agga zinga duda amtakrana anza bad hud palla mingwa agga zinga duda digi marak nina mahudviga daban ma ghiyaga daban, kaga kalkalanbi aja kunbi ki dulbi digita tagava mana takiya ba hada ghira cippa. Ko aunina maggana ba zavuka manh mahniha kuziga zavuka ma thala ku maksa hada nada ghir ba vaktala cith mihna sida siggi gadir kun parak rakirman gana to madzaganin digitin to ming kwana dagal tangal tangala hgaaiga marobiya addo takiya zərabara agh kinziga dikwena kuwakusga waha zəraba takiya zərabara agh kigzigamda dukana waya waya waya dagal zigan ma duniya agh dagave zərabahya, tavuk aghn guda vukana aguda kuga aghuda ilga agha dagal da vuda ilgan gudashan tihal bhal ma cinga cig thanin jakiya cinbinina waya diki tag mina tikiga to saba badzava vakuna marga dabi parakka ərvid mahud ki zərni kuba digit wa may vak zərabag kunya zərabag hinga diwaya a khigzigaru khiziga bi ahpiya zərabara ko min zər kathanga dala ko kuma daada hinahara may madginya kamun kamunda. Bawai cewa takiya agga suga dala bakya lagda nin wahal kudya bawai zan gata dala ko zan gata kafa nud biya saidai bazir kathanga figa wa kim gat nimdman mian manzigana, to amma dada magala zigan dakuma kuwaniwa dahit dal kufa baga bag kuwahala, to adago davki zəraba cewa takiya dama ko agga hibadwa agga diggig davga sirabah cewa takiya agkiska bakubu waya hudan wad hud kafa kukuwa sagamat sag kiyu masilak digiya hinah digi makafa logari ko kuwa huda mit hud kizarhara insagal digiya ko kuma dalau watiga niga agga tagda tag kunih din din zərabaha, amma dakunna kun kizarabaha arny kicewa takiya wai nan nan sago zəmbah da vakaga badakunna madigiv diga dauguda kandi agga da galadigita kandgi agga da taki digina nan ming wana madagal dan dama agga dagal davga zərabaha ba a parakraka nirvid mahdaga cewa a'a takiya amarar dana zərabaha cewa takiya ai ki bam ɗada ki zara saha, to vakwan na to min wahala kakiya maynin maynin waikavya dika sirga ninyam ya.